العمل الفني باه تعرفو عمل فني صح صح صح، لازم يكون عندو <hesitation> هدف يكون عندو <hesitation> قصه من وراه يعود يقدر أي إنسان يشوف هاديك الصوره يتخيلها كيما هو يحب معناتها ما تقعدش كل اليد بنفس الفكره الأخيره سما لازم الكل يوصل نفس الفكره بصح كل واحد ي-يوصل ليها كل واحد يوصل بطريقتو يقدر يخليك تصور المستقبل و التاريخ.